إذا كنت مضطر إني أعيش عام كام بلا كهربا، أول حاجة بي بيكون إعتمادي التام على الشموع والفوانيس، والطبخ بعتمد على النار و <hesitation> وأكون وقت فراغي أعتمده على إني أقرا كتاب أو أقرا روايات أو أتابع مسلسلات وأمارس أنشطة خارجية والتدريب والمشي.